Xapoh, ueno para najah para neh pues, miac gente quicoparoua tlen distinto, seque roma, seque nocuitia no bueno lelefa, <noise> a bueno amo ocse unti nonqui noncan, roma unti oncan. Beno oxo para yinon tlo puro roma haiga yulic quisa non xapoyotl oqui, oque quitelohchequi, quitelohchequi, aca yulic. Pero nah amo nichiua nicasi nocotumbre porque nah noniyihqui nitlapoctaya oc nosel niyeyecoc, porque nocniuan nima amamah omonomictihqueh san niman entos nipinauaya niquimilvis manixpoquilican no pantalon nen pinouaya, tos tla ohcon amo casi nopantalon nah nitlapoca. Nah ayic queman nic polo no tla, tla roma, roma nicoparoua, pero noxon oxin yn can tlin, de zote, de perla de nah para ihsihcu quisas sa ompa nipanultilia nu, nu perla etah ihsica upa nihtlaliali nochi, nochi cuali, ehsehca quisa xapo, xapohyoh quiliuichia, xapohyo ihsica quisa, una tla puro roma a cayauili quisa, porque tlica amo n mati tlenon inon quipia contenido inon perla, noso zote, amo inmati, pero queno ihsico quisa, ihsico ica opa quixacualoh quin ya cah, ya cuali, ya cah, ya cah. Oxon sequi, amo mati se, se quihtoua aro mo pantalon nocah mati mota plancharoyicah pero amo ica plancha noncan san niman ocse tiquimati meronquiyih ah non qui mati tlica amo, tlpohpolivi noroyah, san noroyah icquin quipia pos tlaoro, pero nin mismo cosintiquimatih sa quitzetzeloua chiac ihquin, ihquin quitzetzeloua, quitzetzeloua oyaca oqui oquichecheli quin, quin, quin. quin. quin uan quiso palohso ihqui ya, para tlanisi youa uan meloh amo popolivi royah, amo popolivi. Oxon, amo inmati tlica oxon ayicmooncan plonchohtli antes ocatca puro tepostle puro tepostle uan yetic noso, amo chingadera, yetic uan mocohcoua ipan oqueh aro, namo nale ne onigusaron inon noyihqui, noyihqui amo nimati noquemeh, nicmati inon ineh tlaplonchoros nah con noso nah noyihqui niploncharohtaya nopantalon, mm, lo mas que siempre cierta, ciertamanete amo, amo planchananhtieleh san nictzetzelouoa una nomas plancho matotonqui yiyeh cuc ploncho totonqui ira, popolivi royah, pero cuoantaro quiera umpa live, live quiera umpa, pero tla so yemanque mm, sa papayaca yompo poliv, cada rato yen plonchorontos, amo, amo neco tiene, este tiene que maquimati quen noyihqui. Oxon neco tiempo ica cuavitl oxi yi onca tecoli ira, quicoua oxe ompa quitlalia o pero oxon amo cah inon plonchoh a machcuali can omoca ax luz, plocho de luz uan para nah ocachi vali de luz porque amo yetic uan tutunia ira, non quiemah ira, qitequi san ohcon quiche uili chicauac ira, ya cah tiempo pero de royah, quie amo nioquitos amo popolivi inon, inon nochi popolivi, pero yulic nochi popolivi m, mientros neco tlamo se mone.